Raha vaotabia amin'ny boaty mbola tsy misokatra izy dia afaka tahirizina amin' ny alalan'ny daty izay misoratra aminy le boatiny, fa kosa raha ohatra hoe efa nosokafana izy de tsy maintsy lanina amin'iny andro ray izay nana-nanokafana azy iny le vaotabia amin'ny boaty.